Magnano famantaragna amin'ny alalan'ny tagnana angambany zagny raha mety atao fa tsy afaka mivôlagna, tsy afaka magnano ino zagny fa izay fôgna zagny raha azo atao e. Hoe magnano fihetsika zagny. Mba hoe hahafantaran'ny olo hoe nivadika kiva zagny antegna.